Bikkol lekkol kol tedda bo saɗa kol mi hokkaata wasiyya tefa hawti e nelɓe, jaabi, ere, nden tefa kurnaaje, ɗe fuf ɗe boɗɗe a nanaai belɗum maaje